Item ami ñbọhọ ke uñwém m'tónó ami nkémanáké. Sá-sdé isuá ami ade isua abáa-ye-ítíóñ, nángá amáká etok-etok úfóknwéd ekood úfọkñwéd adi ntók-ntók úfọknwéd, mma ka ajenúfọk ññọ ágwo nkétié ke ilúng ékoodó. Aba asine ke únéghé ette úfọk anu ama ánọ itém eti eti n̄késé nyám ñkpọ nn̄ọ anye, añye amo mien ku úkied nkpọ se nam ké nám ññọ ídem ami ñkpékétá mbá ne emọ ne afón ke anúng awifón ntélé ne ami mmá sé ñyám ñkpó nnọ an̄ye ke Aba adé ke iluñg unéghé mmé bá ne ñyọhọ isua ita, inaañ ké Aba. Akewo mien ke mma ámá ke imó ilá isin mién ukpéb utóm ku ukpéb-ittóm item nañga ñkpé nám, aseabén ntọ úneghe anúng uñwọd-nkpọ ke n̄tọ únéghe ami eba ne mme ette úfọk. Emá núng inám utóm inọ mme ette úfọk ámá ámá, mme ette ufok enúng etónó unwém enó ánye. Ntọ u̱néghé ekebáhá de nwak-ñwak ema se iba ikañg isuá ita, inaan, ition, mama ette úfọk amo anúng akesia itie úrua anọ ette úfok ami ade ama ññọ eti itém ké unwém m'tónó itém ake nnọho-de. Átem ade ñkãmã ñkámá ãligwe mfine se añye akẽwo nám, nam ade nligho usen mfine m! Fóné ñkẽ kpóngó anye nyóng ali ìlúng ñuñg ñli tónó unwém idém ami, item ette ufok ami ake ñọhọ̃dẽ, itém ade anwam eti eti, ami ñsifilékẽ anye. Ade ìdáhá ami ne anye ìsúk ibaba kéed ikpúsúk ìdé ákpón ágwo ade ñsuk ase ñkpõkpõnó ánye, sa-ade ifem ámo ñkámá nlú unwém nglọ́ mfine mi. Anọ ñyìen ìtem akeguo àfáng ifọk Awasi ke na etohogén abaak Awasi ke mbaak Awasi anye adẽ ñtónó ifiok, ke kpúkprú ñkpọ se afo awo únám ke úkeẽd ñkpọ. Itém amõ adi anékè añwãm ñyìen eti eti ke úwém alolobod m. Item adẽ afon me ami, item ade anám ne-mba aguọ nañga mab M. Mme núng nkámá item ade núng nwám ntọ ami, item adẽ mmẽ nung nkãmã nwam̃ mme úfan ami. Itém se ette úfok ami ake ñnọ, ìtem ade akèdẽ ekãmbá item ke siọhọ ade éféb ñkpikálákẽ nyiè se ami ñam kd anwem mfiné mihi ibẽhẽ item ette ufok ami ake nñọkọ̃dẽ ãnwọd nyien úsung sa-ade agwo ama uñwọd fien usung Awasi aneke afon. Idedẽ agwo únọ fien ñkpo na adia ikpong ade anye, idihẽ agwo ibén akpõho unọ fien na ánwák adẽ avwo ibén akpõho unọ fien na ánwák adẽ ánye, adẽ ama únọfien ìtém ke ñkáng nkpo Awasi, che-ùsúñg afo awìhì ikámá ihéné Awasi mi nkéléwó añye ádẽ ekámbá ìtém. Mme agwo àkpunọ fien akpóhó ama abong akam ìliande umo ìtém ade áfon ne afo. Item ette ùfok ami akénọlọ item ade ánwám mien eti eti. Item adé ánwám ùfok ami, ifém ade ánwám ntõk ajen ami, item adẽ ánwám nwán ami, item adé ke ami ñkáma nlu unwem̃ ñguọ mfiné. Ámí nsifiléké itém ette úfok ami ake amóhóde, item ade ade ata ekáruba item. Ama ñño itém uñwém ikinọ́họ́ ìtém mkpa kpẽdẽikinọhọ eti item añkpikáláké nu unwém nguo mfén. Mme ñehé ñsé ñteyè item ette ufọk ami ke obio úneghe, ñkúdekúd abá itém nwém se-agwo ano ãkañ ade. Kebede efeb ámán ãnuñg adẽ ákwoli-ikọ ùfok Awasi ánung iko Awasi ewílí íkwọlọ ami nung ñké teye item ette ufọk ami ake nóhodẽ. Anye aneke ídãhã ki ìteẽ úkpéb <hesitation> ñkpọ esé ékpéb nkpo ami ñsúk ñke teye item ette úfọk amì ake ñnọhọdẽ.